ⵏⴰⵙⴰⵍⵎ, ⵡo'ⴻⵔⴻ ⵉⵜ ⴰⵡⴻⵏⴷⴻ ⵀⴻ, ⴰⵡⴻⵏⴷⴻ ⵀⴻ, ⵀⴻ ⵍⴰⵣⴰⴼ, ⵎⴰⴽ'ooⵔⴰⵜ, ⵜⴰ'ⵉⴷⵏⴻⵏⴻ ⵜ'ⵉⴷⴰⵔⴻ ⵜ'ⵉ ⵡⴰⴷ'ⴰⵏ ⵎⴻⴼ, ⵡⴰⴷ'ⵎ ⵢoⵍⴰⵏⴷⴰ ⴽ'ⵜⴰⵡⴼ, ⵜⵓⵎⴻⵍⴷⵔⴻ ⵉⵜ, ⵜⴰ'ⴰⵔⴰⵎ, ⵏⴻ ⵀⴻ ⵎⴻⴷⵍⵉⵍ ⵜⴰⵡⴰⵡⴰⵏⴰⴽⵉⴽ ⴱⴰⵜⵉⵍ ⵜⴰⵡⴰⵡⴰⴷ ⴽⵀⴰⴷⵉⵎⴻⵜ.